मैं अन्तिम बार राजमा की दाल खाई और भात खाओ अटुक बदनोके ईसो लागो। आम पोहेला दाल ल्याओ उबलनोके और एक प्रेशर कुकर ह भात ल्याओ तब जब दाल उबली जाओ। तब हम छोका ल्याओ प्याज टमाटर तब तेल डालो जीरो डालो तब प्याज टमाटर डालो। जब छोका हुए जाओ तैयार तब आम दाल डालो।